<noise> toh - toh Hijai wo ay bar kuluno ga bara zama sunnah no, bar hijai hane bar gaba bar kulu gaba ima te bar se har haŋno, zama hankaŋ se bara gaba ima te har haŋno yau kul kaŋ ka ima no nwari ama k ama nwa kalama kungu ama dira, zam bara ma nwa ka kungu bisi bara ma dira kwai kane gaskiya ingawo inga maŋ inga maŋ kungu, kuma bara gaba ima dan barase jinai hanno bara fu'yan ra. Sannaŋ ba bara hija hane bara siba yanje mate wala yachine sinayaŋ wo, bina sarai daŋyan wane dangadai sinayaŋ ka kwai danji yachin wo kul bai kulu siba bara bar kul si ba inga hija hane imate. Sannaŋ bara gaba anga hija hane ima pati gumo, ima ganu, ima ma kani ,ima murna, zam hijai wo ai barkul kan nidi na te bara ma kani yan ra no bara na te, bar kul gaba inga ma fulfili bani samai, dan haka irkwai ma bar kulu ka fili bani samai. hawo kan ay go te irkwai ma tedai alheri wanno, kaŋ iga infanawa bara se haikulu kan bara gaba, zam izawai kul gaba inga fuwora ima jinai haŋno dan kan inga kurnye ga guna ka ma kani, wal mo bara da barfo ka ama du ka ma kani, amma ifo ga jase ima ginai daŋ nise fura bar fo maka furo ka fuwo guna ka me nyatte tane ni fuwo man te, bar kul siba yadiŋ daŋ haka irkwai ma di ise. Hayo kaŋ igote irkwai mate dai imane iga te iga taimako nara kan iga barai no imasi barai tabandi banzaga, irkwai ma di irse amino ankan igo chechii, nika ka irchechi no imo binde ir fatta kin no amsa.